Ewa i- Za zao hikarakara mokary zao, basy za mil <hesitation> mila poudre vary e! ein! Poudre vary; mila siramamy zaho, bakeo zaho mila menaka, bakeo asiako carbonate, de bakeo izy endasiko tonga defa kiasy izy bakeo.